<hesitation> Raha zaho faragn'ôlô anketo zeigny, <hesitation> vôalôhany amin'izay fotôagna raha tiako atao homan-kany nomagna haniny <noise> ,dia avy akeo magnano magnano fiainana tsara, mandeha malaka izay raha tiana alaigna de magnano raha tiana atao, magnano zey ahasambatra <noise>